Tilfisyon mohima, mazika udog mohimamo tilfisyonlog akhbarka ken fehminamen haslafika ken irbinamen <hesitation> banjidari fehmika ken tigosa fehminamen irinakom maleka ken nalinamen baladini irbimenika ken irbinamen, inog tilfisyon mohima yani ika akhbar maleka terwosi momkina erin tigosa masrahia ken gonjya filmga ken gonjya mosaara, ken gonjya mosalsalat ayi mosalsalat tigosa ken gonja fergnami kedeka.